Awa'ts mich nëyxë padakäym ma'a myëk i'tyë jem konëkaym ku'u kut'sidaëwayn kuyukëwayn maje'e dun nyëkë tunyën myak awëdytayn y të najk dun awat'snë.